Oven we unevem ke efia ke efia, efia igube echi efia gwood jeni igba efia ususo oven we avaina udem we me nnivehene ivehene efia gwood egba jeni uvana ke ovum ovum oven we ufiet eduk nrem me ugbehi iruung nyogho sughuvem nduk uko nye sughurem mmang efie uwe unzeime ise sughuren ge ogbog mmang oven we urem gee efia nwe kpoo kpok use sughuren gee ogbog mmang imieren aghum biang anghum mma ebe ere ghan mma gbe aghare aghame mmang biaka aghom kpoo kpok mmang nse sughuren gee egbog nwe oven we ene fiet eduk urem gea oum ovum uvana mme nduk uko, nduk uko ngwe nshi oyina ushi oyima ugwee ewe rem ushi we ari igwai ishi ke ovum nwet irem edaiden ishi ke ovum nwe idodono den igbo ren ige edu irem oven we inevi nne ari irem anum nne ono wene ngee nkap enya ano uje nyiha mani ovumi gwood nyiha mani, nyiha mani ngwe utu rene nwet nshi rai rene uwet oven ususo we ari nni rem rai rene nwet mme ramem <hesitation> sani rene nwet ari ari ireme idodoneme idodono ano we adesere oven ebe adegere oven ebe adeger eoven ano we agbo agbo ebe agbo me ebe agbo agwee ari ghi a kpae ivi ee avaa yoghor gba sughurem nne renen uwet edaiden egbi awune nne nuimime. Then arib inimi egwe ari iremi ukowe igwe ge ovum orum anwe enya ano azem i biu adum ibin ari eteme emone sughuren nwet sughuren ari wuheneme iteneme ari iteneme igwe ari ivi zani enya ano gwood ebe gee ebe aren ebe gboa gbo ike ebe akwu ekep oven then gee yin ike anum une nkep mme nwet ugbog oven ususo wen nne udem ari kuva ren uwet ari ukwu iduk kpa uko ari iduk uko igwe ari idimi ari tene egone aro be avu nwet ke efiame then ano gbe avu nwet ke fia me ari tewe ebe igwe ano we uga aneruma ari shin ye yene ebe nwet ke efia we avum then kara ikep oven ikep oven ari, ari igham gbi iye agha ari ighama ikep oven ari ikevi ewe mme oven izang ari kuva ewe nne oven izang ari kuva oven yidaihi so ari ighana egbi iya ebe kpoo kpok ebe kpoo kpok ari ikevi me igwe ari enye enya ano oven ererem ari enye enya ano oven eremem igwee ebe aremini agwee ebe ammangme avu ogbogorari avai mimi ari mmangme iwanme igwu gwuni mme iwan me jeni jeni we inep nneyene ari ee <hesitation> idodonome ari dodonome iyebe then nwet ishi egbi we vene uwet itama ono ono utam ari itana enya ano me enya ano me ame. Ebe ame agwe igwaga ireme ishi ozom aghum because egbi evak odon we uuerem nye nseme nne rem mgbe nwet itama nshig ozom so nshigi ozom nwe nshi rai ozom ozom ike nne nge me otu we ivure ivur mme ekpe eduk age ashi ranye uwe utak ozom uwe mme oven we inevi nne arem zaa ozom ighah egbi ee shihsina igham egbi ee igoho oven aren ee goon oven agoni ashi ke egbi we inep mme afene egbi igee ayin me uwut igema afene ashi ren. afene ashi ren agwe asume oven arong ani ashi ashi oven urei agwe igham ono ighaha erema mme biakea we inevi nne age ayen age aye ebe ediaden egbi ufene ishi reng ugwe nne gee ye arime aghum arime aghum uge gwu gwu ebe ukwu ebe ugwe ari gwood ishi oyina ivu kwu gee otuo we ari ani kwu inimi zazai so egbi efia me nnije then efia nnee efia ikobashi ighahyene efia nwet ishi efia we ngahayene mme efia idoboro efieme nwet ngeree ari nvana gee ovum we den mmee usoro ugba rene nwet aghum ugba rene nwet aghum ugba agum we iwune iwune nsora ngwe uge ozom uge ozom uwe ukwuranye nren kpa odomnaaa ishike ishin ibin ufene then efia ikobasi nvana mme gba ukwa uduk gba uko gee ovum ovum nduk uko gee ovum ngee. Ari irem oven ke ren ari iremi oven ke ren ugwee nden nsune mani nyiha nyiha ammang enya ano aghum ari kpoo kpok ari ishig ee denee sughuren ari shige den ene sughuren renyenwe ari tokpa vanyewe ezeem ibin ee sughuren ikom orok ee sughureen ishi egbi we ee ikoba shi itama itama igwe ari ifene ari ifene egwe efiame mme efiame mme efia idooro eve ndoboro ugham ike uje, njeje agham ano we inevi nne ngwe gwei nge ugwe gwei ebe so nwe oven we nne rem ge efia ge efia agwe megba nge nne mmang ishiga irem wani uvei akwa dimi kpa uwe oda aramiye so amunange oven we uuni irem ke efia ke efia tuo ishike ishu ishi yedah. Ikwu ishi ee oven ari nnege.